Fiasan̈y fermetiora amy ny lamba ndraiky, izy baka fermetiora zen̈y anaran̈any edy ai. Amodiana lamba, karà atao ery pantalan e, ery larôby e, lajiope e, ery short e, izy zen̈y mitana i raha io tsy latsaka zen̈y, lamban̈ao io tsy latsaka zen̈y fermetiora io.